जो ओवन होन सो एसो पदार्थ होन जो खानोक गरम डेंडो कोरी जे तेंडो किछे खानो भानो होन तो जो ओवन्दे पदार्थ बी होन सो टेकुक गरम देउन कोरी। जो कुंजी चिज खानो लयोक नु होली तो सो टेकुक खानो लायक डेंडो भणी। बा तेंडो किच भी दलिया तेंडो सब गरम जांडो होई।